Yeah normally people can go in ley market <hesitation> sunday morning yeah like our city robertsport so people go buy la week la whole week food so my mother can always go in ley market sometime she will buy all her soup kind like she will buy <hesitation> palm- palmnut we will buy greens she buy like bitterball for ley week na and then she will also buy like how ley call it beans she will buy pumpkin la can carry us through the week sometime she will spend like three thousand for soup kind and just come put ley down so we will be using la soup cooking it for ley week.